Agnamiko aloha mampiavaky ny sokatsy koa, le izy <hesitation> medameda fandehàna regny. Bakeo koa izy, izy aloha biby sarosarotsy voloa avao. Satria lafa izy kitihinao igny, avy de asitsikiny malaky agnatin’ny karabeny iny agny lohany iny.